طبعا السعر بيكون حسب نوع العربيه لكن عربيه صغيره متوسطه حال ما فاخره وقيافه و كده <hesitation> الجديده بتكون ما بين عشرين لي خمس وعشرين مليون بالتقريب يعني والمستعمله مابين عشره لي خمسطاشر مليون ما اظنها تزيد من كده وامكن تتلقي بي اقل من كده كمان